Men mushuk yoki itga ega bo'lishni afzal ko'raman, chunki har ikkisi ham o'ziga xos va qiziqarli. Mushuklar ko'proq mustaqil va o'z vaqtlarini o'zlari boshqarishadi, bu esa ular bilan vaqt o'tkazishni osonlashtiradi.